اتدرب جبلها, وجهز نفسك تماماً, تخيل إنك تتكلم جدام الناس اللي تعرفهم, عشان التوتر يخف, ولو صار غلط, كمل عادي, كلنا نغلط, والناس ما بتركز عالتفاصيل الصغيرة, وكل مرة بتتكل راح تصير أفضل وتتحسن.